Bueno, ge̱jyoꞌ e̱ste̱e̱, phú naꞌñuu, e̱ste̱e̱, var- phú waba i̱mbrúthun xóo jaꞌnii, naꞌne mika o nguéꞌtsén ge̱ꞌjyoꞌ, porque ndóo na̱gi̱ꞌdu̱u̱n, xóo por ejemplo, mes rí ginii rá, e̱ste̱e̱, waba ngúwán eꞌne, naꞌne ngúwán, e̱ste̱e̱. <hesitation> casi, casi tsetse, casi casi tsetse mbá xúgíí jañii tiempo ge̱jyoꞌ ñajuun ngúwán. Miꞌ-rí miꞌcha̱ rá, ste̱e̱, phú ngúwán naꞌne, casi rí wakha̱ꞌ kha mbá las nueve, na̱gi̱ꞌdu̱u̱n waba naꞌne mika, na- naxnúu máꞌ a̱kha̱ꞌ khaa hora rúꞌkho̱. Mí asndo mbá las seis rá, e̱ste̱e̱, na̱gi̱ꞌdu̱u̱n má, naꞌne mbu̱jú máꞌ, naꞌne ngúwán mbu̱júꞌ, pero e̱ste̱e̱, casi rí ginii ñajuu go̱nꞌ rá, naꞌne ngúwán ginii, pero nda̱wa̱á na̱gi̱ꞌdu̱u̱n máꞌ, e̱ste̱e̱, khaa go̱nꞌ rí atsíi, naꞌne mika. A̱ꞌkhue̱n rí mika, mika naꞌne, porque a̱ꞌkhue̱n rí nagájna̱a, e̱ste̱e̱, ventilador kho̱ rá, e̱ste̱e̱, naa, a̱khue̱n rí e̱ste̱e̱, no- nojndo̱oꞌ xúgíí, xúgíí, xúgíí, naꞌne, naꞌne, hora sí que naꞌne xání xúgíí. Pero casi na̱gi̱ꞌdu̱u̱n rí na̱ráka̱a ruꞌwa mbá, mbá junio wáa eꞌne, e̱ste̱e̱, na̱ꞌkha̱a ruꞌwa rá, a̱ꞌkhue̱n rí na̱gi̱ꞌdu̱u̱n má, e̱ste̱e̱, nagájna̱a chíde̱, nagájna̱a, jngó nawiꞌdu. Por ejemplo, xóo xto̱o̱, xóo khaa ixí, nawiꞌdu jyoꞌ, xóo kafé khue̱n, nawiꞌdu̱u máꞌ ne̱ tiempo rúꞌkho̱ꞌ, porque má ruꞌwa, a̱ꞌkhue̱n rí naꞌne, ste̱e̱. Xóo waba mañu̱u̱ꞌ naꞌne ju̱ba̱ꞌ júꞌ, e̱ste̱e̱, <hesitation> yáá de a̱ꞌkhue̱n, fecha rúꞌkhue̱n jndo diciembre rá, ste̱e̱, naꞌne ngúwán, a̱ꞌkhue̱n rí ngúwán naꞌne rá. E̱ste̱e̱, <hesitation> creo que xa̱bo̱ mangiin nu̱ri̱ya̱aꞌ xtátso̱n khue̱, nu̱ri̱ya̱aꞌ ste̱e̱, porque naꞌne ngúwán. Casi xúgiáanꞌxo̱ꞌ nu̱ñi̱íxo̱ꞌ vestir mijnáxo̱ꞌ rí, ste̱e̱, más, ste̱e̱, cubierto wáa ste̱e̱, <hesitation> xtíin mogo̱ wá naꞌne jyoꞌ, porque naꞌne ngúwán. Yáá fecha rúꞌkhue̱n rá, e̱ste̱e̱, na̱ꞌkha̱a má ya̱a̱ mangaa, porque tiempo ríꞌ-rí di diciembre rá, na̱ꞌkha̱a ya̱a̱, na̱ꞌkha̱a e̱ste̱e̱, nawaa, na̱ꞌkha̱a khaa xúgíí ixí naꞌñuu ac <hesitation> ular rí tiempo rúꞌkho̱ mangaa, xúgíí eꞌne.